Molo dongan na dokonan na kan, bahat do dongan on maksudna inda na songonon <noise> molo cara pardonganan ma sude do pardongana ni kan inda mamili-mili au kan tai molo sannari bahatan dongan ku na dokonan na umur na dao i ginjangku kan tai songon tua-tua niba ma dokonan na songon amangboru niba ma kadang songon tulang-tulang niba ma kan ima kadang dongan-donganku sannari dao ginjang umur nai sian ita kan tai mam-songon jia do tagi juo do mardongan dot alai kan inda pokokna goarna <hesitation> alana madung parjolo aima alaima na mangoloi kan bat do pangalaman ni alaikan baen par ima kadang i caritohon ma di-di au di dongan donganku na sarupo kan dot ni alai kan molo i molo iluar kan dongan donganku na sannari tai molo songon dongan donganku na i kampus ma na saumuran sannari ipe beberapa ma beberapa ma na marmayam torus sanga marmayam ami tudia sanga kadang kan markuppul manggarap tugas songoni <noise> molo dongan dongan kampuskan tai molo. Aha do goarna dongan na, jojot jarang do au alana sude u pardongan kan inda dong spesial sada i sajo donganku songoni i akkon sondia do akkon bahat do dongan niba memang kan sanga tudia iba adong dongan niba sanga tudia adong masalah niba na on adong dongan niba adong masalah niba na on adong dongan niba i do pokokna pade iba mardongan pade mangolu niba i au muse molo i ratto ni halak on kan molo ni huta ni alak on kan akkon bahat do pardonganan ulang dadi na parbadaan ni hiba kan dadi halak kan alana mangolu di huta ni halak songon dia hita martahan mangolu juo marhasil hita i huta ni alak ido napade na ima molo pabahat ma torus pardonganan ulang dadi parbadaan ulang jadi na parbadaan iba ido.